आब झारू त हमनीके सबके थाहे बाटे । झारू काहे घरमे रहैये, आ झारू काहलेला इस्तमाल करैये उ त हमनीके सबके थाहे होइ । तैयो हम कहदेइततारी कि झारू कैसन रहैये आ कथीके लागि रख्ले रहैये घरमे । त झारू हमनीके घरमे कथिला रहैए जैसे कि गन्दा होगेल हमनीके घर त उसब साफ करेके लागि झारूके इस्तमाल करैये। आ झारू महँगो रहैये सस्तो रहैये देखके रहैये अपन अपन आब, तोरा महँग किनेके मन बा त महँग किन्लैस आ चाही सस्ता बा त सस्ता किन्ल, कौनों किन्लेईसै त ठीके रहैसै । आ झारू हमनीके आब घरहु बनाइसियै, जैसे कि झारूमे झारू होगेल, बर्हनि होगेल इहेसब रहैये । आब हमनीके घरमे जाके उइहेसब देखैसि त केतना केतना प्रकारके झारू रहैसै। आब <hesitation> पानिमे पानी सबके साफ करेला दोसर झारू रहैसै । आब गन्दा सब साफ करेला दोसर झारू रहैसै, आ घरमे साफ करेला दोसर झारू रहैसै । इसब झारूके आब कथी कथी नाऊ है उ हम्रा नैखे थाह, केक्रो झारू कहैसै, केक्रो बर्हनि कहैसै, त केक्रो फूल झारू कहैसै इहे झारू सब कहैसै । आ ममीके नामसे त इहे सुनैसि हमे । आब थाह नहै आब कथी कथी आरो इहेसब । आब झारू उहे सर सफाईके लागि काम लगैसै आब आब बात कथी कहू आब इहे एतने बाते ।